Na notti, un musicista sintìu na mistiriusa melodìa chi arrivava di la furesta. Scinnìu a passi lenti ntra l'àrvuli, comu si la mùsica lu chiamassi pi nomu. Li noti s’arripigghiàvanu ntra lu scuru, lucenti comu ciuri di luna. Di unni vinìanu, c’era sulu silenziu.